Nankôry tsara izy ty ma ra tegna tsy tiagnao sa tegna ratsy marigny, izy kaofa tegna ratsy zegny solointsika zegny fa tsy mampagnino, andre ôlo hajaigny agnatin'ny trano ty, de <hesitation> afaka manambara hoe ty le hevitry hitanao mba tokony ampatsaratsara izy, mbô ampitohy hatrany fiaraha-miasantsika de ataognay ze hita fa izy ko tegna tsara le ambaragnao.